Meere, ujumere, ujunaji diɗɗi, ujunaji tati ,ujunaji nayi, ujunaji joyi, ujunaji diegon, ujunaji dieɗɗi, ujunaji dietti, ujunaji denaye, ujunaji sapo. <hesitation> ayiwa ujunnaaji ɗi, mi miila ɗi ka ana keƴa, hay sinno tawe goɗɗi kasi ana ngoodi fuu.